Jwa'nba nlizyn men ze' ngomen zi klab' chozi lad yaba', o tiz chokuan zi jwa'n ncholasmen yib, naza kon martiba' nkibmena o tiz yaba ndobila' naze kon martiba' nzemena